Nduian ujun chitukue ye kuiji ye kuii yekuiyo chin ni iin n dio jun, jun nda perejil nguian ngue ngu kuii ña te yetukue ña'a chi tenana, chi tenana tukué chindio nuña'a tenun kuixhichí nuu meni ajo nduu tejamai yenke iha, tia tuna yeni'í ndujantun tuten ujun ninu'u iha nindu no iha, tio yiki chikuña ndennguen ngue ndute jun nga caldo ujun, tuun ondio ujun caldo ujun ujun ndanduku.